ترى أنت لو نظمت وقتك بحيث إنك تقرأ قبل لا تنام شي ساعة شي نص ساعة كل يوم دائم دائم تساوي هذي الشغلة <hesitation> راح تصير <hesitation> مدمن على القراءة و <hesitation> ما في كيمان يوم بدون ما تقرأ لك شي كتاب، أقرأ باوقات الفراغ، أقرأ وأنت منتظر شي شغلة.